والله راح أختار كون طفل من جديد بفضل هذا الأوقات اللي كان الواحد ماعنده هموم ماعنده شغلات وخلاص أنه أرجع من المدرسة بساوي واجباتي وبقضي اليوم لعب مسولفة مع أخواني مع ربعي أبوي أمي لكن الشباب والله كله هموم.